انايا حقيقتا مدبيا يكون عندي يعني محصول بيتزا لمدى الحياة لان البيتزا هي من الاطباق التي نحبها انايا كتيرا وهي حاجة بزاف بنينة تقدر تاكلها صباح وتقدر تاكلها في اليل وتقدر تاكلها لعشية تقدر تعرض عليها ناس يعني البيتزا هو طبقي من الطبق- الطبقات المفضلة بالنسبة الي وهادي حاجة انا ننصح بيها كل الناس ادا عطاولكم تخيرو بين البيتزا ويعني لاكريم كولو البيتزا احسن من المثلاجت المتلجات ماهيش صحية هي توجعلك راسك وهاي ضرلك سنانك ولكن البيتزا فيها- فيها تسمان وتزيان وتولي شباب